Camel ba ut khe belai khoran jagao faano tongwui mano. O ut morubhumi hai jagao tangwui manma bagwui joto bai sai manjak. Twui tei kutung jaga o tongna bagwui bini sago kwbangma phaan tongo. O phaan rok wngkha sago twui kwbangma tonma phaan tei fat no sakgo khati tonma phaan. Ut rok saak tungma no bo kwbang kom khlai mano. Ut ni mokol ni khwnai mokolbori tei bukung muthubwui hacching no habya khlai mano. Ut hai teibo kwbangma mal mata rok khoran jagao tongwui mano jemon hacching ni siyal kangaroo sinjo tei bokorong gwnang simlawasa.